بالطبيعه هاني راح تقرالك الرقمين هاذوما <hesitation> الرقم اللول صفر خمسا خمسا <hesitation> ستا خمسا أربعا تسعا تسعا سبعا، أما الرقم الثاني صفر خمسا خمسا ثلاثا ربعا ستا سبعا تسعا و واحد.